انا احس انه ما في زمن معين كان الاطفال يعني سعيدين فيه بشكل اكبر، احس انه كل زمن سواء اليوم او من خمسين سنة <hesitation> بكل الازمنة في اشياء تخليهم سعيدين واشياء ما تخليهم سعيدين، فانا ما اتفق مع هذا السؤال، <hesitation> لانه يعتمد على كثير اشياء ويعتمد على الشخص بذات نفسه.